komiði sæl og verið velkomin í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjöllum meðal annars um sextíu ára afmæli heyrum viðtöl ungs fréttamanns við fólk um framlag Íslands í Eurovision lítum inn á söngleikinn Matthildi í Borgarleikhúsinu og heyrum í krökkum sem gera

ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst við erum að auka styrk koltvíoxíðs metans og fleiri gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum og þessar lofttegundir grípa varma og valda aukinni hlýnun jarðar já gróðurhúsaáhrifin eru mjög merkileg að eitthvað væri að koma frá gróðurhúsunum eins og ég hef alltaf skilið þetta að sólarljósið fer inn um lofthjúpinn og fer upp og aftur inn

gerum hjúpinn alltaf þykkari þannig að það eru alltaf fleiri sólargeislar sem speglast aftur niður til jarðar ég hef alltaf skilið það þannig áður en ég fékk þessar betri útskýringar við höldum bara að við séum kannski að gera rétt vegna þess að ef við gefum

okkar þetta appelsínugula sem er í tísku núna þá verði hún glaðari út af því að hún fellur betur inn í hópinn ég hef velt þessu fyrir mér í dag að þegar föt eru búin til að krakkar gætu kannski verið að búa þetta til einhvers staðar úti í heimi

af því að það er enginn annar til

ég hef velt mikið

en ég hugsa að

fengið einhverja krakka til að gera þetta sem eru fátækir vegna þess að þeir þurfa pening og þá er auðvelt að fá þá til að vinna fyrir lítinn pening og þeir sem eru að lita efnið þeir að borga þeim lítið og halda peningi og eignast pening þannig að þetta

þetta ferli snýst alltaf um að einhver vill fá pening alltaf þetta þýðir að við erum nú þegar búin með þrjá fjórðu af því magni sem við megum losa til að fara ekki yfir tveggja gráðu markmiðið við eigum einn fjórða eftir við

stuttan tíma þangað til að þetta tveggja gráðu markmið hérna rennur út eða þú veist ég hélt alltaf að það væru bara ellefu ár en hvað gerist til dæmis ein af afleiðingunum er að suðurskautið bráðnar eða norðurskautið man ekki hvort það var og sjávarmálið hækkar sem þýðir það að Golfstraumurinn mun ekki koma og flytja næringarefni til Íslands fiskurinn mun ekki koma og út af einhverju mun Ísland kólna og verða miklu erfiðara að búa á Íslandi

Ísland

í sér falskar vonir og fjallar eiginlega um að gera ekki neitt þannig séð gera eitthvað seinna þessar hafa verið dálítið mikið bundnar við stjórnmálamenn ég hef heyrt um Parísarsáttmálann en ég hef aldrei fengið að vita nákvæmlega hvað sáttmálinn var um hvað var verið að sættast um hvað var skrifað undir þangað til núna ég fæ betri upplýsingar en ég vissi að

var eitthvað um umhverfismál ég vissi ekki hvað það var fyrr en í morgun ég held að ef við virkilega viljum gera þetta þá getum við séð alveg ótrúlega magnaða hluti gerast

til að gera þetta þá getum við gert þetta þetta snýst um að trúa og vilja já varðandi hitt er bara eitt sem ég get sagt hvað framlag Íslands í Eurovision í ár hefur varla farið fram hjá neinum enda ögrandi og umdeilt hljómsveitin

hefur gagnrýnt framferði Ísrales gegn Palestínumönnum og sumt fólk óttast jafnvel að Íslandi verði vísað úr keppninni ef hljómsveitin notar hana undir pólitískan boðskap

erum hér á Egilsstöðum að taka viðtöl við fólk á förnum vegi og hljómsveitina hvort þau eigi að fara með pólitískan boðskap til Ísraels mér finnst það flott lag verð ég að segja finnst þér að hatari ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels nei þeir mættu alveg sleppa því þeir mega bara halda sjarmanum eins og lagið sjálft er

er bara fínt öðruvísi þetta er bara flott

ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels af hverju ekki það er bara í góðu lagi já já það er allt í lagi nei finnst þér um lagið það er svolítið sérstakt eins

ekki skemmtilegt lag en ég held samt að það sé alveg sama hvað við sendum þarna út

það ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels heilsugæslur landsins leggja nú mikla áherslu á að bólusetja börn í ungbarnavernd og börn sem eru sex

til átján mánaða við mislingum bólusetningar stóðu yfir um helgina og gengu mjög vel næstum þrjú þúsund skammtar af bóluefni hafa verið notaðir á heilsugæslustöðvum á innan við viku var sett af stað þegar fyrirmæli bárust frá sóttvarnalækni á föstudaginn þá höfðu

fimm smitast af mislingum fullorðnum sem hafa ekki fengið mislinga og eru

er ráðlagt að bíða þangað til meira bóluefni berst ekkert nýtt síðustu daga

dúkkan Barbie fagnaði sextíu ára afmæli um helgina þótt hún hafi verið vinsæl hjá krökkum í gegnum tíðina hefur hún líka verið gagnrýnd Roberts

var fyrst kynnt til sögunnar á níunda mars árið nítján hundruð fimmtíu og níu hún heitir eftir dóttur Ruth Handler konunnar sem bjó hana til eftir að hafa fylgst með leikjum dóttur sinnar eitt vinsælasta leikfang í heimi og Ísland var þar engin undantekning en þrátt fyrir vinsældir hefur hún líka hlotið gagnrýni aðallega fyrir sem margir hafa sagt að sé ekki góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur með breyttum tímum hefur orðið mun fjölbreyttari í tilefni af

ég heiti Sunneva Kristín Guðjónsdóttir og

og ég ætla að segja ykkur frá

minni sem er Hrói bjargar jólunum getur þú lýst bókinni í þremur lýsingarorðum hún er mjög fyndin

mjög furðuleg og já hún er mjög svona skrítin um hvað er hún hún er

Rúdolf er með flensu og getur þess vegna ekki verið með jólasveininum að deila út gjöfum hundur sem getur bjargað jólunum og það er Hrói ertu búin að lesa hana oft ég er að lesa hana í þriðja skiptið áttu einhverja tvær persónur sem eru mjög líkar það eru

við fyrir ótal tilfinningum gleði eftirvænting svengd ótti áhyggjur þreyta og allt eru þetta eðlilegar tilfinningar sem eiga að hjálpa okkur breytingar sem verða í umhverfinu eða innra með okkur kalla fram tilfinningar það getur til dæmis kallað fram alls konar tilfinningar að hitta fyrrverandi kærastann sinn á almenningssalerni en svo getur það líka gömul minning allt í einu skotið upp kollinum og breytt því hvernig okkur líður þegar við finnum fyrir tilhlökkun eða gleði þá breytist

líkamans þannig að það hjálpar okkur að koma hlutum í verk og framkvæma eins og að pakka ofan í tösku þegar við erum að fara til Lanzarote og erfiðar tilfinningar þær gera líka gagn við finnum til dæmis fyrir

ótta þegar við sjáum bíla koma á fullri ferð á móti okkur sem verður til þess að blóðið þýtur til líkamans svo við getum hlaupið hratt í burtu það væri mjög hættulegt að finna ekki fyrir ótta við slíkar aðstæður

að koma okkur undan án þess að

þurfa að velta því mikið fyrir okkur kvíði ótti og hræðsla eru allt tilfinningar sem er ætlað að vernda okkur og vara okkur við hættum þær eru nokkurs konar viðvörunarkerfi

líkamans og eins og reykskynjari sem fer af stað ef það er reykur þá erum við með innbyggt viðvörunarkerfi sem á að fara af stað ef það er hætta á ferðum þetta viðbragð kallast flótta og hjálpar okkur að flýja hratt ráðast á það sem ógnar okkur eða stirðna og þykjast vera dáin svo við lifum frekar af mjög gagnlegt í gamla daga þegar á okkur réðust stærri dýr í dag eru hætturnar hins vegar allt öðruvísi

í dag óttast fólk frekar að vera með kynningar fyrir stóran hóp fólks eða tala við ókunnuga og slíkar aðstæður eru ekki lífshættulegar þótt þær geti verið óþægilegar en líkamlegu viðbrögðin ör

hvernig einhver horfir á mann getur komið manni úr jafnvægi og orðið til þess að maður getur varla hugsað um annað áhyggjurnar og kvíðinn fá að dafna og fljótlega erum við farin að gera ráð fyrir hinu allra versta við ofhugsum aðstæður og allt virðist óbærilegt það getur verið erfitt að hætta og ná aftur stjórn á huganum og tilfinningum sínum flestir kannast við svona ástand og ná að koma sér út úr því sjálfir eða með því að tala við vini og fjölskyldu og ein

leið til að takast á við það þegar erfiðar tilfinningar og áhyggjur taka völdin er með æfingum í núvitund núvitund er aldagömul aðferð þar sem huganum er beint aftur og aftur að því sama við getum til dæmis fært athyglina að litum sem við sjáum er til dæmis mikið af grænum lit í kringum þig núna eða skoða áferð hluta og lögun sérðu marga mjúka hluti

hluti eða bara loka augunum og hugsa um allt sem við heyrum bíll fugl vindur ótti og áhyggjur snúast oft um það að hlutirnir gætu versnað og orðið það slæmir að þú ráðir ekki lengur við þá næst þegar þú finnur að hugurinn er farinn fram úr sér prófaðu þá að segja við sjálfan þig takk viðvörunarkerfið mitt

ætla að vernda mig en núna ætla ég að lækka í þér og beina athyglinni að skynfærunum hvað ég sé heyri eða finn fyrir með snertingu og vonandi uppgötvarðu að það sem er að gerast einmitt núna og það sem er í kringum þig á þessu augnabliki er eitthvað sem þú ræður við þrívíddarprentun vélmenni garðrækt sýndarveruleiki og smíðar eru aðeins lítið brot af því sem verður í boði í Laugardalshöll um helgina mín framtíð Íslandsmót iðn og verkgreina hófst í dag þrjátíu iðn verk og tæknigreinar taka þátt í mín framtíð tvö þúsund og nítján um sjö þúsund grunnskólanemendur alls staðar af landinu munu koma fyrstu tvo dagana til að skoða prófa og fræðast flestar greinar eru með keppendur á Íslandsmóti iðn unga fólkið sýnir réttu handbrögðin í sinni grein þrjátíu og þrír framhaldsskólar alls staðar að af landinu kynna fjölbreyttar námsleiðir nemendur kennarar og náms og starfsráðgjafar svara spurningum um allt það sem gestir vilja vita á

laugardaginn eru fjölskyldur sérstaklega velkomnar og ungir sem aldnir hvattir til að koma og fræðast og skemmta sér nánari upplýsingar um hátíðina er að finna á

þar sem krakkar í frístundaheimilinu selinu við Melaskóla koma saman og spjalla um það sem er þeim efst í huga nýtur mikilla vinsælda og er sístækkandi heimur fræðslu og afþreyingarefnis selið hefur tekið þessari þróun fagnandi krakkarnir fá þar að gera tilraunir með þennan skemmtilega miðil í vikulegum þætti og þau fá sjálf að ráða för við sem sagt spurðum þau bara áður en við byrjuðum okkur fannst það besta hugmyndin að leyfa þeim bara

að ákveða hvernig þetta yrði þannig áður en við byrjuðum þáttinn þá spurðum við bara hvort það væri eitthvað sem sem væri þeim ofarlega í huga og þau eru auðvitað alltaf stútfull af hugmyndum þannig við hefðum örugglega getað talað við þau í marga klukkutíma sko krakkar úr frístundaheimilinu selinu við Melaskóla velja sjálf umræðuefni þáttarins hverju sinni þau segjast hæstánægð með að fá að búa til útvarp og umræðuefnið er fjölbreytt og líka öskudaginn bolludaginn og sprengidaginn í Borgarleikhúsinu hefur verið mikið að gera undanfarnar vikur við að undirbúa söngleikinn Matthildi Matthildur er óvenjulega gáfuð

ímyndunarafl við skulum skreppa aðeins niður í

þar sem undirbúningur er í fullum gangi Matthildur er um stelpu sem lætur ekki stoppa sig og lætur ekkert fara inn á sig þótt það sé búið að segja eitthvað hún lesið alveg bara örugglega tíu bækur eða eitthvað á einni viku bara svona þykkar mamma hennar og pabbi eru rosalega vond við hana og leyfa henni ekki að lesa og hlusta ekki sem að eru mjög óþekk og þú leikur hann er mjög mikill

skólakrakka sem heitir Lísa og ég er að dansa

gera alls konar sko ég leik Öldu og

hún er með svona tvær fléttur og

líkar ekki við fléttur og þannig að í sýningunni heldur hún í flétturnar og hendir henni út í salinn svolitlum vandræðum sko hann stelur sneið af tertunni hennar Karítasar er skólastýran og hann endar með því að þurfa að borða þriggja hæða köku þetta hann verður sjaldgæfar

í Suður Kína hafa mjög blekkjandi nafn og útlit

eru nefnilega skyldari kindum en bæði kúm og geitum

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar